هاخد الطاسه وهحطها-ف-ميه سخنه واحطلها مزيل البقع واسبها لمده <hesitation> خمستاشر <hesitation> دقيقه وبعد كده هشيل الميه وارجع احطها تاني ميه دافيه-واحطلها بيكنج صودا-واسيبها لمده عشرء دقايق-واقدر بعد كده اغسلها عادي